لو عايز تعرف تمارين أكتر ممكن <hesitation> تروح الجيم والمدرب هناك هيساعدك تعرف تمارين جديدة وممكن تدخل على اليوتيوب في قنوات كتير جدا بتعلم أو هتفهمك ازاي تدرب بشكل كويس <hesitation> وتعرفك على تمارين جديدة أو ممكن تنزل تطبيق <hesitation> من جوجل بلاي هيساعدك أنك تدرب من البيت.